सौदी अरेबिया या देशान लोक हंगसर छोडसो आव्देचो। जेवन मुझ्हे कबसा जिपुन तेह लोक मांस भजून शीतान ऑमलेट घालून खातां। जो बिरयाणी कशो लागतं आनी माका तो खूब रुचिक लागतां हो जेवन खावपाक लोक दुसऱ्या देशांतुन पसुन येता।